Bines charekon kunen aina guda hamtu jiraa. bines kun yani won ak tutiafa dulbafaa. bines kun binesi aki tisisanen kasjira. bines kun aina guda hamtu jiraa. bines chachareko. dub ininen kullin yani aku wol wam qabaa ak wol wam flani qabaa. dubii won ishian kulli tutin fan wol yati yani woljala hiafanu hataa hankakares kan kulli yani won tuutu ishin ak wol wamt qabdi dubatan.